Zaho aloha nahazo vola be tamin'ny loterie izany aho, ka mipôka be matavitavy mintsiny dia lasa iaho miazakazaka makany a bazary mividy zegny zavatra tiatiako any a, dia izay ny ataoko.